Haa asawere nii koh sati gotel miɗon wawa nyamugo ɓekkon leɗɗe bana Kankana, Ayaba, Lemu, Aleyaho, Polle, Baskoje koh hako nyebbe